<hesitation> ngalhengekanaya esya sente sisyangaghulha ebitsange kusangwa ibwa ebisgsange ni kindu kikalhwa okwa omwa muthima wo mundu, omundu akabuthawa nakyu neryo kandi omundu yukanayilhethera ebistange ni banene abanawithe esya sente bethu neryo kandi sibawithe buholho omwa buyingo bwabu kikalhetha enabugha indi esya sente sisirighulha sisirighulha eritsema eyihi. <hesitation>